الملل، الملل كتير سهل نتخلّص منّو بي كتير عوامل بي كتير تصرّفات نحن مُمكن نعملا <hesitation> في كتير أشيا مُمكن نعملا نغيّر روتين حياتنا تا ما نعيش الملل مسلاً: نطلع نتسوّق، نطلع نشرب شي منحبّو مع رفيئتنا، ندِئ لا أختنا ندِئ لا حدا يطلّعنا من الملل الّي نحن في، ما نضل آعدين زهئانين نئول آخ ملَلت وكزا لأ منضهر منروح منوئف عا البلكون منشوف العالم الرّايحة والجاي منحس إنّو نحن طلعنا من الملل الّي نحن في منسلّي حالنا، يمكن نتحمّم، <hesitation> يمكن انّام شوي تا ما بئى نحس بالملل ونضيّع وئت. بس ما منحُط إجر عا إجر منئول زهئنا لأ منئوم منشتغل بالبيت يمكن، منعمل شي طبخة، نلعب مع ولادنا، تا ما نحس بالملل وما نخلّي الحدا الّي نحن عايشين معو كمان يحس بالملل. يعني إذا نحن كل يوم عايشين نفس الرّوتين منئوم منتروّئ، <hesitation> منضّب البيت، منعمل أكل، ومنّام. لأ هيك حا نحس بالملل طبيعي لأ فينا نغيّر الرّوتين يمكن فينا اليوم نشرب أهوتنا بال- عالبلكون، فينا مسلاً تاني يوم لا نشربا بالصّالون أمرار يمكن نشربا نحن وائفين بالمطبخ. ونفس الشّي لا ولادنا فينا ما نحسّسُن بالملل من خلال مسلاً كل فترة نجبلُن لعبة جديدة وسيلة جديدة يتسلّو فيا مسلاً أعُّد العب انا ويّاهُن. <hesitation> نبتكر شي من ولا شي بي ألب البيت نتسلّى في هيدا الشّي بي خلّيُن ما بئى يشعرو بالملل وما يحسّو بالملل ولا يفكرو أصلاً بالملل لأنّو الملل <hesitation> إذا- إذا نحن استسلمنالو ما بئى حا نطلع منّو الّا إذا خير غيّرنا جزء كبير من حياتنا بس إذا نحن كل يوم عم نعمل شي جديد ما بئى حا نحس بالملل أمرار إذا غيّرنا تيابنا إذا نحن زهئانين غيّرنا تيابنا منحس حالنا غيّرنا نفسيّتنا وبطّلنا مالّين من الشّي يعني نحن مسلاً أمرار منمل من- من سجّادة عنّا بالبيت من كبّاية، من صحن، منغيرو فا نفشسي نفسيّتنا لازم نحن إذا زهئنا وحسّينا بالملل نضهر نغيّر جو لا نئدر نكفّي حياتنا.